Mutum mutwuw kwekuanankor. Wͻ ber a midzii mfe du no nna mehyɛɛ ase dɛ murusua. Na afei, mutwuwii ara kͻpem dɛ mibedzi mfe duanan. Mudur dɛm mfe no, mikonyaa akwanhyia bi ntsi meyɛɛ dɛ munntwuw bio. Dze besi ndɛ, munntwuuw kwekuanankor bio.